Da tena tokony hahasarotiny smanaky ny anak'Andriamaso ka, manaky ny anakandriamaso satria aha voakitiky io la mandeha ny tsy filamina.